Ñaata? Ñaata kilimaa? Kilimaa bi de léegi mu ñów mu tàng, lee-lee mu ñów mu sedd, lee-lee mu ñów du sedd du tàng, ñett yooyu moom xam naa ko si kilimaa. Waaw lee-lee mu ñów mu sedd guyy, lee-lee sedd bi hem; bii ñów tàng, bii ñów tàng bu yem, bii ñów du tàng du sedd waaw.